Mijery fampisehoana no tiako kokoa noho ny lalao ara-panatanjahantena. Satria matetika ny lala ara-panatanjahantena miafara amin'ny ady saritaka.